<hesitation> ofo ti o wi ále bojo ghawe gin niko won ye ti sisi ọláà mi wé gba wino gba do ẹyé ni ẹyé ti o san <hesitation> sisi ẹyé ti o sàn ti won ti a ká gin wé éè ni irẹyé ti éè fẹ urun ki urun ti o san ni ẹyé irẹyé ki irẹyé ti o wi ẹyé wé dede aghan fe urun to i san ireyé ki ireyé ti o má gin owun éè fẹ urun ti éè sàn ni ẹyé oloun ré jẹ gin éè mọ si irẹyé ṣiṣi oláàmi wé gi a ra mi ka wọ mofẹ urun ti o sàn teri ẹyé to o sàn owun irẹyé dede winọrọn gba gwó iṣẹ róc owun ré leghe ira ma to ọwọwọ ọsọn alẹ áà gin di uwo ka gwo isẹ gbẹ ọma isẹ ti boko wo fẹ gwó gbẹ ọma ti uwo bi dóò sàn gbe aghan dede ẹyé ti o sàn di ọtọn mi di aghan wi udo ti o sàn di aghan wi ẹyé ti o sàn dóò sàn gbe aghan dede dóò san gbẹ aghan ni ọwọnọ sàn gbe aghan ni ọsọn sàn gbẹ aghan ni alẹ ẹrẹn owun ré si isẹ ti oré ọma werẹ ọsọn ma ka gwó gbe ọma ni ẹyé è <hesitation> éè ni ki irẹyé ti o ka gwo ise gin gin di oton ro di o máá sàn ti oton rẹ éè sàn owun ré jẹ gin wéè wa san ẹyé rẹ ba jẹ rẹ now terio nẹ ira ti uwo wa winọ ni ẹyé wé wẹwẹ gba do ni ẹyé wé ọtọn rẹ oma ti uwo bi aghan é sẹ ẹyé rẹ aghan owun re sé urun ki urun gbẹ ẹye rẹ dede fẹnẹfẹnẹ ni ẹyé ti uwo dóò so wo wa ka guwo itse gbi aghan gin oma temi bi we do saagbi aghan o do saan gbi aghan ni owowo dosen gbi aghan ni osono do san gbi aghan ni ale o oma san gbi aghan kuro o san gbe mi reno ee wa baje o wee won je ni owun aja ni ubo kuulo ni eyewe dede woma tson oma saan gbi oma kuro do saan gbi osa bi ore reeno oyo nokan ren re ne urun ku urun ju were ni eyewe oyo bi a kayo wo wa ka rin wo wa ka rin wa yo tori gin osan gbi otonre to rr o ma san gbi oyon re osaan keren gbi ere ren wo ma bi oma ni ira eye we oma saan gbi oton rebkuro ee ne utun ku uruen ti wo no fer ni eylwe ju were oton re we we to gba saan gbe owa gbe uwo re inokun owa gbe re re ubo ku ubo ni eyewe ti wo fe re niko wo kpe no gba fe ni eyewe ee ne urun ku urun ju were ee ne urun ka urun ti wo fe fe ju were owun re tsi itsi ti ene ka guwo gbi omq ghqn dede oma saan gbi ene ken ren tsi tsi olami ti owi ubo we bojawe itse ti mo ka guwo kpi owo kpi oson kpi a le mo gu wo itse gbi oma temi bi gin do saan gbi agjan fori mo ma gin oma saan gbi aghan kuro osaan gbemi ren o mi ee gu wo itse gin eee gbi eye temi no gba do di udo temi no gba do di oton mi do o mo la ti ka gu wo itse gbi aghan ginva lata saan ju mi ni eyuwere awaa saanam mi ni eyewe niko mo kpe fie a wa gbe mi re ubo ku ubo temfe re ni eyemi oma tsi ino kun ubo kuubo awa ko uli gbere awa tse urun ku urun tibuwo fe we dede gbere we ne utun ku urun ti wo no gne fw ni eyewe ju were owun re tsi oson ma to oma bi ore ona ka kubwo itse gbi oma gin di uwo do gu wo itse gbe oma oton eme kiti ka san ju ene di wo ma da tun tson ni ewu okeji oma ti wo ka ri we agin obioma ee bi araro obioma ee bi araro yori wima bi tsi ee or udu ti wo ti ee tsi ren wo ma tson oton ene waka lele utse udo re oma tsi udo to san wo kq do a wa lele uwo oma tsi udo buru kun owa lele uwo tson wo ma ri ke oma ti ene bi ni eyewe oyibo agin eye oyibo owun ere gha botoka we reen o eye yoderen eye yide ren etsi bi eye gha koko owun osi gha bojawe ey teri a si gja bojawe di eye gha ni ira ti o bogho we tson ewe we ro do ka ewe we rodo kaa kerenfo eetsi bi ene ti ee dobjubwer owun a si ka doju were Ene ma si tson oton ene ghan bojawe wo wa bi oma otonre wo ka tu beruro ke ego o e san kerenfe wo ka ta tun ka beru oma ta ewo bi toro oma ti ene si bi botoja wa aghan kju ene tori niko ag eye oyibo ene gha ira kọkọ agin ee tsi eye oyibo eye orbo tr ene gha botojawe urun kporo kporo owun ene ka re urun tr ene ee ti ee ri no gba ri bojawe ene gba ro uro ghaan okaka tsi ebobo gba kpa ene keren fo owa esi nemi fo osa oma esi nemi fo tori ni ko tori udo to si wi eyeme ti ano gbado botojawe wo wari otonre wo ma gin abi Oma urun ti ono gba gino ee wa je fo ju were owa din o wa kuworo gba lefun ku ilolinwe wa ghan ni ira to bogho ira to bogho we ti a gba gin oma tsi ere di a tsi ere urun ti a ka kpe ere a tsi ee here here wo ma tsom bo to ja jawe a si ri oma ti o tsi ere o a si ri oma ti o tsi ere ki ere ju were ere ki ere ti aghan tsi ee bojawe iyo bi ewo nokan aghan ee ne ere omiren to aka tsi ju were wo wari oma ti ee te to oron meegua a gin do ma guwe ni ode ju were o a gin do wa rin iloli gba guwe gin di a ma ri iyo to were ekpan ro were ego to no oma ti ee te to oron meegua a gin din o ma guwe ni ode niko agha gba ofo ighan gba gin we di ene gba gba ko eko tosen ta bi eko burukun to ri omeghan botoja we ira to aghan aghai botoja we aghen re ti mi ano mumu to gba gin were gbi aghan we a wa kq mu qno awa ka mu ara mu yere a ma gin gin tson urun ti o wu werei boto jawe orun ghan gi diji gidiji tr eme ka tse we nii ira to bogho a si tse ju were ira temi gba wino ni ira to bogho we gba tson ryan yei te jo gba wa reen mo ka kpe guewe hi ode mo mo ni iron gba ren di a le mi gba le mi kilu wa

Wo ma da tson oma eyewe oyibo we mo ma bo agjan fo botoja we agin niko wo no bo aghen gba fo botoja we agin noko wo no bo aghen gna fo botoja we a yin di iwo ma fo ofo eren we o wo mafo wo ma da tun fo ofo erebwe ma for na igbe ee be urun ku urun eyi owin ene si bi aghan do gba tsi ee a kpa wo okeji okeete irq mq boggho ano gba ka irq a ma bogho ano gba ka irq a ma da ka a kabtsi we awa gbe wa ni ogbe ni yan yin a ma gbe wa ni ogbe ni yan yin ke tor wo wani olosho ti wo fe ta gbe olosho ti wo fe ta gbe we Gha tsi ee tene fi tsi ee kuro baba wa gba fe ene bo ko wo gha oton mi bo ko wo gha awa ran ireye wa gba fe ene ama mo ran ireye wa fe ene we nemi ri ene o tori gin bi ene ka tsi ere ni ira eren erubiba wino ene ma ri osa gba wa ene sa ogure a ka yere a ma da yere kuro ee oton mi se aghaan ee ri oton mi gin gbe gin wo ri mi o were a gin di ene wa ri eri eri ti ene ka re ni ira ti o bogho we eri we wo nemi wi eri keke bojo din gbi ejuma gbo gbi eju ma gbo ti ene we eri awa so obiriki ti a so obiriki a wa tsi ero to a tsi ero a wa re gba tia eriri eriri ti a ta we a ma ta eriri we ama ta eriri we ke ke ke ke o wa tsi ira kaka a ma ti eriri keke tsi tsi ojo okan gba wi ojo okej ama kpa ejo we a ma ko eja eja do fi ee keren fo a ma ko eya tsi kuro a ka da yan bi a yan gba tsi ee kuro a ka da koo one osi a kpere a ka da mu ni a kpere gba ko jo gba da ko ni akpere kuro a ka si ee akpere we wa we aka tsi we hi okene gba wo okeji okeeta ira ma da ka a ka tsi ee awa gbe wa ni ogbe ni yan yin a ma gbe wa ni ogbe ni yayin ke tori wo wa ni olosho ti wo wa ta gbe olosho ti wo fe ta gbe we Wo gin gbe gin tson mo no gba gbi eja gba wa bo a yin un wo no gba gbe eja gba wa wo ma da gbi eja gba wa wo kada gbe gbe gin gna eyi eya we olu wo fo fe ta ira eren ni ira tio bogh o eja do kpo tsutsu eja do kpo va wu yawu tori gba tsi urun a gba ko uli keren fo owa mi gba ko uli iyemi gbe ko ulo eja we awa ta a ma ta kuro ren aka da mu ti ee tsi tere nino a ka mu gbere oleja tro tsi toro aka da mu gbe ira eren a ka ri oko di uwodi a si ri oke oko tiwo fe ri di ene ka gba ewo ene ka gbi ewogba guwa ku uli keren fo owa mi gba ko uli iyemi gbe ko ulu eja we awe ta ame ta kuro ren aka da mu ti ee tsi tere nino a ka mu gbere oleja tro tsi toro aka da mu gbe irq eren aka ri oko diuwo di a si rioko oko ti wo fe ri di ene ka gba ewo ka gbi ewo gba guwa ku lu uba ni yon keeke wa to ogbe hi yanyin